Já jakú já jaku sapo, já jakú kuchaka <hesitation> chili'i chíí, <hesitation> naihó naxhiti nriuté ihó luxhí hon <hesitation> nrakutá já nani ho <hesitation> já nani ngá ihó konnriuté kan xhivii, nriján ihó xhitinruté no <hesitation> mandiuté na kó nriá ti'ó nruté, nreke kó nrakó chú kuku na'a nruté jan xhike kóo ké jaluchí ké.